Frigoriferi përdor një gaz ftohës që lëviz brënda tubave. Ky gaz thith nxehtësinë nga ushqimi dhe e shndërron atë në avull. Avulli pastaj ftohet dhe gazi kthehet në gjendje të lëngshme, duke e mbajtur brendësinë e frigoriferit të ftohtë.